A misy karazany efatra lakile findesiko: <hesitation> ny lakile araiky fanokafako armoara, araiky fanokafako cadenan-tragno de raiky fanokafako vachetten-tragno avy eo amin-jay araiky fanokafako vavahady.